Bueno pues ndeu mas kauk tuma'a re kanjet la mejo la mejor kauk kuando va mas chi'uk kusau rinyiji tumei kauk lo ke nundach mas re namjeng tarung kiñiu l'eje de xi'iui kauk nundach y si nixau y nuju'u y nimjieng de rapu pues lem ngjaik tunajai kuando larua y tumei y kara nutsajau y si nulejeiñ aunque chi chich'u pe nutsajau y kuba'au kauk nubeje nimjieng napu de rapu un numa'ai kujup kuma kuma kuma nichajau rapu re lejei kanikas limjien l'et kupu y y rama rimjien komo kara kiñiuik o se bat'ei rama limjien y kupu l'eje nejeiñ limjien ndajap pur kanikas y ya l'eje re kanikas rapu re namjeng los ke nip limjien rapu karat li'ik buruan linjiaut nguang tin'iajai kimbie nguangnapu kunju'u rapu re namjeng limi y rapu re bajauts kaung kuanse ku mam nupum ndariun kaung kimbiep nguang limi kunju pues buruam timjien kutu pues tutsajam ngul'us tutsajam rin'ieje l'us kara ranjun o tanum taduam tutsajam rapu kunju'u nipep limi ximjieng re ximjieng kaung tutsajam es kutu. Limi kun'ju neuk se mas lumei masem bupajach napu nameu y lutsajau makua ngul'us y li lusu ne ngukuang kinyie mejep lupejeung ndixiu napu ngukuang kutsꞌeiñ kujupu luleung lutsajau ngajaik mukua ngul'us y napu de si es ngutue ngukuang tos napu se kakju'u juine ludu'ung y nda tsuju'u kupuse re se lu'uey makua liljial kupu stinjia ndeu mas y ya mi'ia rapu chiu mani mi'ia ni'iujuñ chiu lo ke vatei kanjet limjien napu ne l'eje kiñiu chiu mani lo ke limi nilau kja limi xi'iui celular chiu mas rapu re rajuik burua tichajau nip mbanjaik ndeu mas ndeu mas rapu re namjeng y chiu ya nipep kupu stinjia chiu lo ke ndua limi rapu re mas kje limjien lo ke lumei napu celular se ngunjiu de man'eiñ kupu stinjia chiu.